سلاد ڈریسنگ بنانا اکدم آسان ہے۔ اکدم چٹ پٹا سلاد کا میں آپ کو ریسیپی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا آپ کو ہونا کیا؟ تیل ہونا، لیمبو پانی، لیمبو جوس ہونا، سواد کے لیے نمک ہونا، اور مزیدار پیسٹ کے لیے گارلک پیسٹ ہونا۔ کنا کچھ بھی نہیں، چھوٹا باؤل لینا۔ اس کے اندر تیل، لیمبو ڈال دینا۔ ڈال دے کے ان کو اچھا شیک کرنا۔ شیک کر کے اس کے اندر کیا کرنا؟ سلاد ہے نا، سلاد کو ڈال دینا۔ سلاد ڈال دے کے اکدم چٹ پٹا مزہ آتا۔ چٹ لیتے کھاتے رہنا، برابر، اکدم گریزی ایکسپیرینس۔ تھوڑا خٹاپن اپنے حساب سے، اپنے حساب سے، اپنے حساب سے، لیمبو کم کرنا، لیمبو کم کرنا۔ اور سلاد میں کیا ہے؟ پیاز یہ وہ زیادہ نہیں، تھوڑا کھیرہ، کیرٹ، اور اس کے اندر چقندر بیٹ روٹ، یہ سب چیزیں زیادہ ڈالنا۔ ڈالے تو اکدم اس کا مزہ، ٹیسٹ بہت زبردست آتا۔ کھٹا کھٹا، مٹھا مٹھا، دو ملا کے مزے آتے۔